Iya pakeang upakede wenni e iyanaritu mabbaju lotong massularaq awu-awu nennia massandaleq lotong nasabaq iyaro upake sandaleq e esso-esso